<hesitation> I anjaran- i anjara asan'ny zavakanto amin'ny fivoaran'ny tena i vatana manokana zany a de izy alongany a manome hafatra mananatra de fagnampin'zainy a <hesitation> ma- mangala stressy mangala stressin'olona zany ny zavakanto raha ohatra hoe misy ahiahy na hoe sy an'le sy norma izy de ma- mankafy an'le zavakanto de mampasalamana mas- mahasara fahasalamana zany.